اقول له جرب تبدأ تدريبات بسيطة، مثلا انك تتحدث امام المرأة، او تقوم بتسجيلات صوتية، او يحاول يحضر محاضرات بفنون الالقاء، واقول له يكون يتنفس بعمق هذا الشي يساعدونه انه يهدأ- يساعدوه انه يهدأ والاهم انه ما يخلي التوتر يسيطر عليه، واقول له كل ما تدربت اكثر وكل ما صرت احسن.